Nikaka yi roomana e ma wanken mene u nikakani manasa. nikakani romana. alie hakats neg. timar kawilia i manasa. ali sagoho haniga. li kateya ka. li kato hanigeya mamana tokui taralia. gubi romana. mamana tokui te kateyeg lia manapin mar butu wene temar hakats weglia. taraa naha. lie tobuanag. lie tobuana hamanasa talag. lie ngilik. ngilega ngilngil tara a galapien tar emas ka hasusuku ri tar. sante hitaguhura tara naha ka te kateyeglia. a hana luma. lie sagoheyeg a ni tobuana. ni tobuani romananeni ema niga ne. lie ngil lasega. lie go kukube tlasi. saliate kawer timar kanuawilia ti tetene wilia mena kukubek. eni alie sagoheyeg ga ni tobuana. lue taten mate has mema. u katun e katerio lu. salutema haniga nemia naha. na lue tobuana hasim. alue lagi hakats haniga nemia naha,. na lue tobuana hasim. alue lagi hakats hamanasa talanem. a ni mate tar e susukuna. Lie mate tom silago taramanpoateni. eni a manken hakats teron but na turu tobuana. bate kukube la hats malu. lue hakatsintoanema luenamar kato wamo eni. ba poata te tobuana hamanasa malu. galue hakats tlas nem ge mua. ali mua lem taka go katelia. li tobuana hakapa. lie mar gum hamanasa weg temar gumwigilia. tara naha alie tobuanag. sa lie katsin ranga nega ni tobuane manigane. lue mas kukuben tuam. salte taremo romana nigumguma niga tamlu. lue mas tara kap nitoa. likoto kapnitoana olimulu. nuana lue tobuanam alue mas kato heremi lue kukube nua talasim. tara naha. puata tekato hatobuana mowalu. galue moa talasi. lue taten rus pinpino. lue taten naha pinpinom tara ni tobuana tamulu. se ni. lie katsin ranga neg. lue mas likotema olimulu. te kukube malu. tena tobuana moalu. lue na kato haniga nua hasmo. lue ma tara nua hasemo romana ni nigniga tena tobuana wemo romana lu.